د ونو ډېری ډولونه شته، زه به یې تر وسې نومونه واخلم: توت، زیتون، بادام، جلغوزی، شفتالو، ناک، انځر، مڼې، انار، او چارمغز. همداراز، املوک، چنار، او تاند ونې.